فيلان ډېره ښه حافظه لري او د دې په خاطر پېزندل سوي دي. دوی قوي قوي ټولنيز جوړښتونه لري او د ټيټ فريکونسي غږونو له لارې اړيکه نيسي، کولای سي په اوږد واټن باندې سفر وکړي او د خوراک او څښاک د خرطوم په واسطه باندې کيي او د همغو په واسطه خپله خواخوږي د نورو شيانو سره څرګندوي.